Fômba hitahirizigna pomme de terra mbô atonga izy madignidigny ela atao amin'gny tagny tsy azon-drivotra avy eo kajigny na atao amin'gny tagny tsy azon'afanagna be loatra na amin'gny tagny tsy dia mafagna fô fa atonotonigny zegny tamperatira.